Nasa ka´ani jia ni ju ku´un inida, nasa kani ni yuga nasa ku yuga, yuka ku kua tu jinida yugaa.